À l'école, ma matière préférée était le français et une fois que j'ai pu apprendre les langues étrangères, c'était l'anglais

J'aimerais être polyglotte, j'aimerais pouvoir parler toutes les langues possibles pour pouvoir voyager dans le monde entier et pouvoir parler sans aucunes difficultés avec les gens surtout que je travaille dans le tourisme donc je maîtrise l'anglais et l'allemand mais pas à la perfection. Et si je pouvais maîtrisait ça à la perfection ce serait nickel.

La ville de Lyon se trouve dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en France et j'y ai d'ailleurs étudié pendant trois ans

Comme je l'ai dit juste avant, un jeans et un pull.

cépage